ترى كل جيل وعنده مقومات السعادة الخاصة فيه ، من خمسين عام أعتقد أنه كان عنهم اا- الألعاب والأشياء الخاصة فيهم اللى كانت خلتهم سعداء يعنى ، والحين الأطفال عندهم الألعاب والأشياء الخاصة فيهم والأبتكارات الخاصة فيهم اللى بنفس الوقت هم سعداء فيها.